مرة صاغت أزمة مال بانزين كلش كبيغة ، يعني أزمة من أزمة بحيث ماكو بانزين بالمدينة - فكانت بانزخانة وحدي مفتحة - وقفتو يرى من الصبح لي الليل ، أنا وصل سراي عزلت البانزخانة قال خلص البانزين - فكان وقتا حظ زفت ، حرفيا زفت